Ta pu ta ro mana tonga tadiang tato leuro mo yo ta pu talo leuro ta rong gol ta lang home tan tonga ta lang home ta varul ta puta go ausi lo bale ta ro ne labuhe ta kiloi ta poianga ma niu tan tonga ta putalo nuye to viri ta ki e roro yo ta ler ta nir ta in he yo ta gua. Ta rine va anga lo rape bir taro mana ta nir lo tenim ran ta pu tanga lo nde ta pu ta uma ne tanil ta kil mpe tan tonga ta mom rie lone niu timsie ta inie pe siam.